Uuni gintu kia mbere imbiitaa kanisani naa gintu kiambere ndatigere ndona muturirone utiiji murungu nutheri kaabo ukethira wiji murungu nkuruki ee mantu janthiguru nontu mantu jaa nthiguru kiria mbiji jakaathiraa naa mantu jaanthiguru jaathire utiji murungu ukeethirwa uuni hatarine lakini gwika ngai oku mbere ii gintu kia bata Kaaba gachwa murungu nkuruki nkuruki ee mantu jaanthiguru nontu imbiji raha ikathina mantu jamaingi jakathire lakini kwithirwa wina murungu okuu umwi kito mbere ii gintu kia bata baatwi teitaa kanisene muntu noonekaa jaka tunti ja kana muntu akoona twina kathina lakini kaba woonekae jaaka uriiti ukimenyanaa na murungu ooku nontu kiu ikio mbiji ikithairu kia maana nontu riria li wuinyikirite ugeeta murungu ooku naakwigagua wikite murungu mbele nya wi thinene Ngai nangwitikaga kwo ukoona Kaaba nya guturira murungu uuju ikio mbira kinyaana baakwa nkabeeraa kaba guturira murungu nontu kinya riria mwana agukwira nyaa aatikwenda gwita kanisa imbigagua ndaaturua mondo ndamenya kwa murungu uti kii murungu utii gintu kia maana nthigurune. Aakaba kwa ngai ngai ugatigaanaa mantu jamaingi yes itwiijaa rimwe naa ome likangu machallenges jamwe ukaigua kwi muntu ugukwira noo nikwonie njira iingi lakini ronti nwigire aa murungu utikoroende gusaliti murungu ooku kaaba guturania naa ngai uuju alafu ginti kingi mpamba ii kuuga kaaba riuonthe wi muturirone kingookethirwa wiikarukairu jakari ugachiikire inya na riria uchikire muturire inya nuumbaga kiri manthi jonte na kiria mbiji weeka murungu mbere agakumbithia na kinga riia withaira vemwe kwi rimwe nya muntui akwajua ethira muntu naajira likeethira naagwichokia ukaaga nandi likauga atia ukaagita atia nukwaga nyoogutetha lakini nonthe lilini imbiji kwi kwi uria wooragia na nwee muranga lili utamu moyo mwee tarombaa utuku na muthenya nwoothigittare kir mantu jontre babookiu nwoo uturikanaa ki manthi jonte kou kaaba kumuthirira na nkuriki tugaachiitana guchitaira ngugi chieth nonthi kwi bamwe ukwithirira bagichitunyithenia na njira iingi itiaginite cha kwona mbicha uu ginthy kina meumba ikuuga kaaba munti thairia. U wina ngugi chiaku uchiitira chia njara chiaku riria ugwita na ngugi chia njara chiaku nwithaira murungu agagutonyerau naakutharimira yoo nyookethira gokari kagugi kwanini mwathani atomyaira aakutharimira ngugitu intu kia bata ukeethira kuriaari baakuchitukania kwibo beena njira itibui kenda boona mbecha lakini ukeethira ibaa ibaakwithira na njira iingi bethira na njira iingi ukethira ibatonyanire naa mantu atibui Ibachemanirie naarumo iimbocha chiao bakwende lakini wina ngugi eku ukoomba kwirungika wairungika na ngugi eku Ngai agakutharimika yoo naa tiwika mantu jamwe mbele jaria mathuku kanootikwithuganina withigania mbicha uria umba kwona chia haraka kaba ngugieku iitenaambere noo kirombaa murungu oku waromba murungu oku ukamwika mbere kii manti jonthe imbiji ijabijaaga kwirimwe withaina nya muntu maajirue naagire mbecha ukoothira ngugi iria yes wiikite niinini. Indi kiria mbiji ni ati ugikaranagia na antu bwega utirio withira utina muchore indi muchore waakui li murungu Kaaba kumatukire mwathani ugaturira murungu ngaio o uu now likeeja naagutethie kiimanthi jonthe kou uuni kiria mpumba iikuuga Kaaba riria rionthe ukuthithia mantu jaaku ugokaa. Ngai ooku mbele weeka murungu mbele kii mantu jonthe jogatwikaa sawa naa auni inkurikana kii nkiaanbiria ngugiekwa indaambirire iina challenge nkiagaa ngagitaatia ntira mbecha ntina mbire kana nyumo ndaambiririe indeetire kibaruga nda ndota ndaura nguu ndikaura nguu ndiraambina iikugura into bia uchuru ndootaa ndakitirwa uchuru ndiukirwa uchuru bwakwa ndaambiria kuubuthiurukia ndikwambiria obuthurukia ndeeto ndagwata customer ndeethira ndikwenderea gwita naa mbere naandi gwita anaa mbere mwankau nkinyite kirya ngugii kurugure ndaarugurire na ngugi uo iji yoochuru nontu gitami imbi. Aaria waembiririe aria nthi Kaaba waambirie aunthi ugakenera kwambiria iguru noowambirie iguru likagwaa lakini waambiritie nthigura Ngai naakutherimaga aagukina na riria waambiri nthiguru nyookeeja kwoore into kubimenyera nwithaira murungu agiguukina kiwango kingi ukethira uriokwonete ii kagugi kanini ngai aagokiria jaauri riu nkiontiria na uchuru nkimbiria nabuu ndaambiririne kuthiutukaagia na kabuyu ndoora jaka antu baatitikiria kibuy kiu ndirathunikia mwanka customer ndirabagwata oo gachuru oo kau kanini karagura thamosi kareethirea ii kaagujaree ingi ootithu rukagia tu na ndeja kwithira ngugi iu igachiara ngugiiji nandi ndinayo ndirenethira ndina ngugi inene nkaruki ee iria kiria mpumbaaikuga kii muturirene nyeethira ikwithaira na challenges Kaaba kwithira ukiumairagia maantu jamwe. Ikio wonaa jaa ugwe wenka wakiinya aria akinyite wona jaka utikoroendaree likethira ndoonire niau ndakingite ntiithugania ndomite kibaruga mpura nguli mpumba ii kuthithiatia mpumbe likuu gwita kathia mutu taa juu mbita kugura into biita likiwa na nthugania ithugania ria kuthiuruka uchuni uni giathi kiria mpumbe iikuaga kaaba kaumina ariori naa wethirwa li lirinyama waakua nkoro weethirwe lii lirinyuma waakua nkoro weethirwe ligwiite chiribaribe na lilikire ra wenderee na muturire na inyookethira ili kibaninga iita kiriokora naa ngai agakutharimika au liu na nkuruki ngugi iria wiitaga nwithaina nya nukaewa heshina nkuruki ee njigi inthuku uria lilimba gwita oome kou kaaba aria ugwitiira ngugi uchi uchiee heshima niaku noonia ooga karamu naantu nooria ugaachia heshima nou likethira ingaa anti bagikwaa nalikethira nyaana baaku mukarire inyaa anti bagi kwaa naukethira nyaana baaku mukarire juna bukaraaju mwenou akoona maami naageragia Mukomboroo nonth gakombora naaku aathugee tigakwoga nontu utitwa wii nkombo ya guture kuria nyomba kaaba riria wiinaku nyeethira ugaaka ee mabati ligaaka lakini likamba kauma plotine chaitha likeethira wiinaku aku ii ungwite aaku nkuruki ee litura liringangairwa miara ii nyumba chiaitha lilini lintu buria mpumbaa ikuugaa linimpendaa kwithirwa ndira aakwa ntikeethirwe ngaatiraa au aana baakwa bakirikia baantiguo miatene. Kwou ni nya mwanou nyaakuraa agaita agachitara na agwa uria ugu chutaniria gwita ngagi chiauu na ririgwita ngugi chiatu nwithaira ukijaa aana baria inya kwou mwanou nyaa agakuraa gutirio akoothira aking’ang’ana muthiri kana akiona jwitwa nontu naamenyene kwona Ngina akathithoju akang’ang’anoju kubujaa uju kou achiara twiimenyere sana na twitanae aana beetu na njira ba baitae bachitae na batwi tutigae kwithirwa tuti tutagire kana mbicha inthuku kiri aana beetu.